Ma arva, et latsilõ piätki lihtsält <hesitation> joba väikust iäst andma egäsugutsit erinevit süüke pruuviq. Et ku sa har'otat näid väikuna <hesitation> umbõs õnnõ ütte süüki süümä, sis ega tä ei harinõgi kunagi ümbre.